Karazana ronono fantako izao ah misy ny ronono velona izany hoe ilay ronono vao azo avy amin'ny biby mihintsy ah no andrahoana, de misy ah ny ronono amin'ny boaty, ilay ronono amin'ny boaty indray ah iny ronono velona iny ihany ah no ahodina any amin'ny orinasa ampiana akora simika maromaro ao anatiny ah de lasa marihitra sy mamy be ilay izy.